Tagha sənok kana vita sləf-sləɗayo, vita dza-dzugni sallah, fafi tina turu dana di inna tə uzinaɗa, duda zuza həŋa magana-magi innaha təŋ, kar-kariya səŋanab-sayi kariya səɗatay daŋ makar anta labla haya faɗaɗab-bi nda li ivəy gyara-rayo, vita ha wanke-wanke magai wanke wankiyaɗa, vita haa innaha mboz karii mbazab yo gui da tsuhurata ɗoh dzoŋo. Anəgha guləŋ ah fara-fara fit tə dzef daŋ maghŋ guleŋe maga-maga lokaciya da-ɗafa fiti gui da fa dzon guleye, vita gui da dzugwa sallah dza-dzgwi zuraa, gui da və-tuvu, vita vavi təvu gui da həma tsuhra da ɗoh dzoŋaɗa, ɗohi dzoŋo, ɗohi dzoŋo guleye vita maga-maga lokaciya inahana guleye dzula guleye gui da dzulata, dzula-dzuli guleye gui da foɗ həga, faɗab-faɗi həga guleŋe gui dof tə uva hogho, to gwaɗa vətur na guleye ha ah <noise> dadi inahama ne dodi kəna? Unda siɗi gui ndono ne dodi kəni? Ka ghan miyo aya adaba adaba ɗaf kəna peɗe, kadzuwaka da ndon ina dodka, unnda siɗi təŋ ɗaf todi kadzuwi da kəɗ ɗafa ndana ndani ɗila dodi. Gui dadaod ɗili, vitagheŋ ɗe fafi ghən tə vu duda ghəŋi pəghasi ɗila data, vita kow ɗe dai kowo, ha kowoo ghazlərka ha ghazlərku ma tava, to də təv guleŋe dokin ɗakana, sai shirya-shirya ka gwaɗa li wurna, wurna ma vita dod ka ma sai ɗari hutafa, ɗari amkuwa da da tava, aya naye unnda siɗ dara kowee guka inahana kəlafi kowo, səskwi kowaɗa basai inna zəɗa bew sasəkwi kowaɗ kənana naira darmək hesa ko darmək tala sasəkwi kowo, sasəkwaka maggiyagha ndali masaragh kana, dodka dodka day dadaka, vita puta-puta duda kəm ha gwaɗa inahanu doze maka amma nana dra tsuhurataka har sa uzunha daha-daka ɗafwo, gu həŋ da təw maka to naye ya guleŋe kwaraŋta kana a'a sai inna zəɗa kaza, ɗakanana kone dzaka zee ghwinini, uzinha səkoro dadal kowo guhaŋ sa towo yaɗna ma, ko ne daka aŋten mami? Ah kowe dayo gu uzinha towo, ha nayiŋ tə aŋ hogho kowo aŋ ten kowna sik kow-kow dozalər mama? Gahəŋ koro. Ayya uzinɗa təghŋ hinata mu aŋ may kana na dara kow ŋgane re dara hin aŋ may mamuwawi, mbete kana zəɓakəni, vita dara hin muwa man aŋ may muwa ayya mbawa da hin aŋ maya a'a dara adal kow gahəŋ koro gui da daɗa ɗila kow təhaŋa nda ghəya tən amədiya, dalaŋatay amədiya, masara təŋ amədiya, dalaŋatay amədiya, masara təŋ zuyiŋ to mandaya-mandaya-mandaya vita-vita guley haha ɗe unnda guleŋe. Da mbuɗ-ka guleye ko inna inna hana dza-dzaka, li ŋgurzlu, li ŋgurzliyagh kana uta sasəkwa ka ko inna ɗari hesa ko həkna kana dzadzuka yajiyagha, da-doze makəni nda uzinaghni harda ɗamata vle guleye to, tagha səɗok guley alia sai dal-saidal shinkafa ko shinkafa guleŋwo ha marori guleŋwo hayiŋ toz ɗaf gwuɗaah, ko va ɗafa daka aŋ fit aŋ hoghe pəɗa tə hoghe pəɗata kana sləf-sləɗaka kufafka, vita kufaf-kufa ka kana lala uvi day-mədiya, masaraɗaɗ aŋ mədiya varaka kukətanafta məɗa doz uzinna gulen neye sep tina maya ma, susa hen tim təghaŋa da-sep da sepe meɗ maya to amma nana inahana korkəni marorina, marorina ko zuzaka ma, vita maganagaɗ innaha lablaƙa səasaka ma haɗ mədika zukaɗafu to, ka tsogh muwa inahana ŋga uzina muwa ha gol ah ai həga wane ha nahaŋ toz daya inayawo neka ma doz a'a ko ghərda bəlem ɗe vita haɗka ndeɗe ghərda bəlem na kana vita ha bata mbəlama-ghu ko ghərda bəlem ne magaka vita fafaka tuvu papəsaka bəlemagha papəsaka hupagha, ghurnagha hwaɗa-hwaɗakana, dakana tose uzinha, vita mburuka ɗe səkwaka sugar vita ha mburuka ghwo sukeni mandaya guleŋe tsaghanab taka tu zaŋ gwaɗa se nda sugee dosəɗ tina Musamman ghardna ko haɗ sugawo dos uzinha sapsə mbəlamaɗe nem, vita ha mbəlamuwo guleŋe tətsukwi ko inna bəleme səpsi bəlemna doze uzaŋya yuw-yuwa amma gwaɗa sai ma zəɗa-zəɗana haha vita ko inaŋ dzəvagha saba-sabaka ina zəɗa-zəɗa aŋga uzaŋ, vita haɗ guleŋwo uzay ha sənab haɗuwo sai vaa ina sabai zee daozi ka amma vita mogka vita hahaɗe zukani tunda, vita ha inna zəɗawo zukəni va unnda vəlawa dada-mbuŋ naye inahana ɗow tsaghanabka tə uzinha to vita haɗi kanawo, uzaŋ səsəna haɗuwo amma vita kuluma sai maganaka zəɗa vita dodka inna ko zəda guleŋ hai dozu hai dozu tapa yaɗ zutu negi doz tani aŋka dozlo, dafa hiyana kana tawar aŋ yarwa kəna daka dafa hiyana ko ne doziyiŋ təna vuruzaani ha nayiŋ dafa uɓəs gahaŋ koro, ɗafa ubese doz nayiye, yabera dəva mama, ɗafa ubəse gahaŋ koro, to dawa uɓəse zəɗa ɓo a gwada zuta sa tapaka peɗwo ne kak da korna ɗafa ubəse nda uzinaɗa, sləwitghaye data, guhəŋ səpta dakor mama, təghən unndana buwo ɗafe dahəŋna may ubəs, zuza kare? A'h zubiwu ne da mogi deɗka, ko dara. ah tapa kure a'a haɗiwo aya dodz daghini da tapata kəni gu dasləŋa dataŋ vəla nuŋa tass hutafa't dataŋ gul sata, gul hə ɗata, gui yiŋ data sə nəgha kegh həŋ, hayiŋ dozu ka ne farata aŋgra ha nayiŋ ɗow tana daf nuka. A tapa weɗ ba, ha nayiŋ dozu ka, guhəŋ hin aŋ maya, sasəɗokin guleŋe, gui vərata data guleŋ, da keghi guleŋ saŋabta dafaghna ke vəraka data mamo gahaŋ ow ane gi ndahəŋ ha dnayiŋ ɗowu gaghaya hakəni ɗowo? Ai to ha in həma dod va sai kukəɗa hiyana naye dod-da da həɗi inahana aŋ ba haka ba həm ɗil həmawo kalavuhən zoo gui vərata data tə hogho nəgh kegh həŋa dza-dza may tahaya, ha inna doz haŋwo, ha inna zəwo, gu hən kəla ah slapi peɗe ka dada tala aŋ toba təŋ gudada tala tapata ko eh zəɗa ɓo, dara-asaba tapa ta, aŋ kə dada tala guleŋ, gu dada tala topo, mandaya guhaŋ zazuta vəral data guleŋ ko eh zəɗa mama, naye sa ha aŋ grana da zəɗ-bu ka nayin na ashe zəɗo gaheŋ ndi a'a sənabew glaɗaf nayin nda neɗure, kaghini bee kol dowuna dafa-bə-dafa inahana baber kanuna hiyana naye nda inbruk ai sənaŋ kəni kork ko la awozo nda mbruk həŋa lay yarwa bew ɗowo la gwozna nda mbruk həŋa kagheŋ korone ai gwaɗa dafa hiyana mbruke mog-ɗe ko va inahana kana yaŋ'b unnduna gwaɗa ha inaha vita tozə ka ɗafa hiya ko mburuku ko inahana haka da ma inahanu ha und da slaɗatu ko mbawa da wudda golo, to nana gwaɗa sai babəri, babew ŋgane ma sai magalo hal magatuna ko hə nayiŋ toz doz mandanawo aŋgra. Ka uzinaɗ sa mogo amma ɗakana alhamdulillai, ko ne saŋanaka təhəŋ doz həŋ ko nu kova <hesitation> inaha irume taka taghŋ hup ma doz həŋ hahəŋ tsatsots tina kəɗakana səkoree sa tsa-tsots həŋa nəgha keghe yoo, da goy təhaya vita hai ndeɗwo, te vita tsaghanabi tahaya to ka tsoghal aŋga uzinha mandaya, kwaranta uzaŋna sai naye toziyo vita ha nayuna zu haɗi doz te inu golna na ɗughwan buwo raye ɗowi laŋmbaɗa ka tsagha nabtal tu uzinha, naye inahana dowi kə kwarawanta, guleŋe gwaɗa dzeb daŋ inahana sabsa uzaŋa, sasa uzaŋ aŋ makaranata kana mbazu-mbaza de vita haha sləna ko tot timɗe, ko wanke-wanke ɗe amaga wanke-wanke uzaŋ kakana magaɗe faɗaɗab-vita makw ɗe, faɗaɗ faɗa gyarara iveŋ aŋ mbaza kariya makaranta mbazab ɗe, ghwaluŋɗe, magaɗe to ne pəɗata maka umbaza, mbazu-mbaza ɗe usəɗa kari mbaɗa kari mbaɗa daŋ islamiya kak ndeɗe dzebinaya day islamiya, to sasa ɗe sasal daŋ islamiya gol, ne məɗawa lo? Aghŋ-aghŋ ina məɗanayiŋ, tsuhuraka ndiɗaɗuŋka, ka məɗka məɗa inunda məɗ aɗalo, vita məɗɗe-meɗ-ɗe ha bugunda zeɗaɗ ma gyarana ka, vita kaghe vakol sənaŋta ma tsaghaɗab ɗe gwa da korna a'a ah uzaŋya yayo neka da tsaghiŋ tina a'a. Ko ye kaghe yata, da tsaghaɗaŋ tina, doŋ sab-kəgh kusa tə und labla neɗ pəsata naya inahaya tsaghanaŋ ka to, kə gwaɗa pəsuk nda li guleŋe nda uzinha, uzinha aŋ bogo vita nəghaka uzinha aŋ bog-uzinha ha həŋ beɗu uzinharha bew, uzinhay bogo unda siɗi sai ha-ha-ha-ha sai ŋgalagh va sai wudda sai gwaɗa mog inahana mon həŋ vita sasa zəda-vita sasa uzaŋ aŋ islamiya mag, vita ha inna-inna ne maga, ko kuma mbaɗa ka mog ka inna tsaghaɗab lo amma sabtaka to badaya kaka lab uzaŋ sab-ɗe guleŋe dzug sallah, zləŋtaka tu uzaŋna a'a ko sai tar sai magab'ɗ vukəŋ ghwaŋa gol gina ko alfaŋa, ko ghwaŋa naye da dzuguɗ sallahna a'a ko vuk həkna ɗe ka tsaghanaŋtaka vita tsoghka-tsoghka meɗe har vita da slə-slə vuk ufaɗa, al-faŋa ko kwaranaŋ kawo vita maga tə inaha na da-da dzugwi meɗe, ha makwa masleŋaɗ kana kwata-kwata vukin ma hutafaya amma vita dzadz, vita həŋhəga-ma sallah təgha səɗoko aŋ sləmiŋni da sləɗuku ko slef-sliya ɗe da kalavuta dzugwal sal umnda siɗ ma taŋ neɗ ta dzug təghŋ va mini,